No tuu om sääne kirotusvahend, miä või tüütäq nii tindi ku ka sääntse pastasego päält. Ja tuu om sis niimoodu, et tuul om üts terä ja terä pääle juusk säält seest tuud vedelät kirotusvahendit, miä sis <hesitation> minka saat paprõ pääle kirotaq.